<noise> Wikin egcidien mak mo haɓdi fuɗɗaano hitaande ujune e temedde jetati e sappo yago sappo e jowi( eighteen ten to fifteen) maako.